أكمل هذه القصة: ذات مرة، في أثناء إحدى العواصف، جُرفت سفينة غامضة إلى الشاطئ. تجمع القرويون حولها بفضول وخوف، بيناظرون الهيكل الخشبي المتهالك قرروا الدخول إليها لاستكشاف الي جواها ، ليكتشفوا كنز قديم وخرايط بتقودهم إلى جزيرة مجهولة